Esaha enu obustibu obwathuwithe kutsibu ye mirembe eyikahulhuka obulikiro, ghukabana kera aba- abakalhi ebanabya bakambalha ndeke, omukalhi enanambalha sikathi yiwe nyiri, omukalhi ina- inaka sikaya ababuthi biwe ndeke, omukalhi inaka inakalhuka esyonzwiri esino okwa okwa mulhembe beithu esaha enu ghukabana abakalhi bakaghenda busa, abalhume ghukabana ebabiryambalha esyambalhi ebabirisisododokya, ebabisihikya omwa mbindi neru ewabana emirembe eyabirisumbuwa nekihugho, ekindi thuwithe ekistibu ekyabandu abakitha baghenzi babu. Omughulhu abandu babya esibakhithana kutsibu but esaha enu abandu bakithana, ghukabana abandu ni ba bandi, bakiba ebindu bya baghenzi babu kandi enanza akweihe kwekindu kyaghu omwa sya mbaka neryu wmewabana ekihugho ekyabitsanda omwa ngeri eyo <hesitation> nekindi kutsibu ibwa ryerirondya amesya sente, erirondya obuyingo ghukarondya embera eyiwune omwa mibere eyithahikire, sighulhyanza erikolha abana sibakyanza erikolha ghukabana eminyethu eba na kesirye, eba ne omwa ma towni ebamakyamira ni kalha esibawithe nebya bakakolha neru ekya bakakolha bakaghighulhaya neryu ekihugho ekyatsanda ghukabana ne saha enu abandi bojo bakaghana erithahya kundi banawithe ahabakendiwulha abakalhi aba bulhe kwisi okwasya sente sinyoho.